Klin gny karazana fagnadiova, ranon-ja- ranon-draha fagnadiova ampesako aloha zany fa tsy de maro. Angamba roa gny tena fampiasanay na telo, telo, ah roa, telo telo aloha. Misy gny savony an, raiky zay, misy gny rano-savony an, roa zay, misy gny vovon-tsavony. Raha telo zay ngamba gny um produits fa- fandiova ampiasanay antragno ao.